Turli xil do'stlar davrasida inson o'z dunyo qarashini kengaytirishi mumkin. Ya'ni bitta do'stlar davrasida dunyoviy ilmlarni, bitta do'stlar davrasida diniy ilmlarni va ba- boshqasida boshqacha bilimlarni qabul qilishi mumkin. Shu bilan u barchasida ko'proq bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladi.